<hesitation> Fagnamboarako salady de fruit mety hasalama, <hesitation> mangala karazana voankazo maro magnano akô e pôma, <hesitation> letchi ,paza, voatango, da iny e tapatapako da afangaroko asiako yaourt, afangaroko eo indreo arokaroina, asiako yaourta iny da asiako siramamy kely da vita.